No gny horita gn'asia resaky de mana any regny tombony valo regny izy aloha. De izy koa, telo gny fony. De izy koa mahay mikamofla amy gny, miova endriky miova loko, magnaraky ze raha misimisy anazy mariny anazy agny.